bɨrɔsɩ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ wɛɛ nyʊŋkpǝ pɨ ŋ wɛɛ lǎ acɩcayǝ kɨ nyarɨpirǝ rɛ bee pe fii lǝ akɛɛpipǝ rɛ pɨ kpii pɨ ŋ nya fɛɛ pɨ ŋ kpɨɨlɨ.